Blender ia alat yang al paken neu tao nakalulutuk nana'ak a loa bangna'uk. Cara kerja na kada ita tau bahan nana'ak lo blender dale basa so na ne'e tombok napila na ela dopen na kee nakalulutuk bahan nana'ak nai blender ndia dalek.